कट या खरोंच देखभाल कनो तै पैली बिटै हल्का पाणी से ध्वे की फिर वे मा एंटीसैप्टिक लगै की मुलायम सी पट्टी इस्तेमाल कौरी की वे थै ढाक दीण अर हमन वीं चोट थै ढक दींक और साफ रखण।